Film haqida to'g'ri aytdingiz! Bu ajoyib edi! Umrimda bu qadar kulgili, komediya film ko'rmaganman. Ayniqsa ba'zi joylarida romantika ham bor edi insonni diliga xush yoqadigan. Lekin aktorlar rolini juda qoyilmaqom o'ynab qo'yishibdi <hesitation> va bosh roldagi qiz menga judayam yoqdi, judayam go'zal ekan. O'z rolini judayam yaxshi o'ynagan.